जीवनमे उत्सुकता कहे वाला चीज केक्रामे नरहैये। उत्सुकता आब कैसन चीज होगेल जैसे अब हमनिके बारे आ हमनिके कोनो मन परे वाला टीम बाटे जैसेकी फुटबॉलके टीम होगेल चाहे क्रिकेटके टीम होगेल चाहे भलीबॉलके टीम होगेल आ कोनो टीम होगेल। अब ऊ टीम कोनो देशसे चाही कोनो क्लबसे कोनो टीम खेलईता आ अन्तिम अन्तिममे हारे हारे होगेल बा। साफा हमनिके देखैतारी आ हार्ते हार्ते जितगेल हमनिके टीम त तखुन्तारा केतना उत्सुकता आइये। हमनिमे साफा कथी कर्दु कथी कर्दु साफ हल्ला करैसी हमनिके, केतना खुशी होजाईसी, केतना निमन लगैये हमनिके के हमनिके देश जितगेल रे। जैसेकी भलके बात बा हमनिके नेपालके अब यी छौरी सबके टीम रहै फुटबॉलके इंडिया संगे खेलैत रहै त लास्टमे ओकनिमे गोल मारदेल रहै आ हमनिके हारे हारे होगेल रहली। त उहो गोल हमनिके साधादेल रहली लेकिन ऊ गोल हमनिके देबे न करले रहै का त कथी होलक लास्टमे अब कैसनो कैसन कर्के ओकनीके गेलक खेलै। आ उहे खेले गेलक त खेले गेलक त सबीत्रा भण्डारी कहके बा त ऊ गोल मारदेलक लास्टमे त हमनिके केतना उत्सुक होगेल रहली साफ हल्ला कैले रहली हम त तखुन्त्रा भात खाईत रहली। साफ भात खाईके छोड़के आ नाचे लगली तखुन्त्रा साफ, बरी हल्ला कराई हमनिके सबजना। अब हमनिके रहली सबजना दाजु एकनीके रहे सबजना संगे देखैत रहली लैपटॉपमे देखैतरहली यूट्यूबमे साफ केत्ना निमन लागल एतना उत्सुक होगेरहली हमनिके।